Oddiy bo'yn bog' bo'lash usullarini bilaman, lekin kundalik hayotimda galstukni kamdan kam taqaman. <noise> Asosiy rasmiy tadbirlar yoki uchrashuvlar bo'ladigan bo'lsa <noise> <hesitation> taqishim mumkin. Atrofimdagi odamlar ham galstukni faqat <hesitation> to'yda rasmiy vaziyatlarda taqishi mumkin.